'Ngo rasun ninj xiñan' riñánj rruhua tukuáj sé nihia sa' min mánj sani bé tan min si ninj xiñan' riñánj bé ta min si tikian asij nni che nej si sta'nga chí. bé ta min chaj nej kabi nej 'na' nabi 'na' nej bé ke ta bin ninj xiñan' riñánj, ro'min 'ngo kwej nasa ri'hia anej a'nin nej tini riñanj, bé ta min xininj xiñan' riñánj bé ta min xaj nda kwi akuan', ni 'ngo neninj neninj min rune nitín riñan chio baj nej riñan to, a'nín nej rruhua nne man tukuñanj nej anín nej nnu riñanj, ba a'ngo ngwii ni a'níj nej kwej kin riñanj sani bé taj xiñan' xaj, bé ta min si ninj xiñan' riñánj a'ngo taaj riñan riñan nej kwej ro'min kwej chakáj, ro'min kwej 'ñan' ro'min kwej tini ro'min kwej hia'aj, bé 'ngo taran nej kwej ta ninj xiñan' riñánj sani 'ngo kwej ninj riñánj min kwej nasa ane, ni a'nín nej tini riñanj ni nikan' 'hiaj ata chra ña'an, anin nej riñanj ni xáj bé tan min si ninj xiñan' riñánj, bé ta min xaj rruhua tukuáj nitaj a'ngo rasun sa' xa unj chiñánj mánj, bé kwej xaj unj bé 'ngo tini xaj unj bé ta min si ninj xiñan' riñan unj rruhua chiñánj naanj.